Bueno, coh sente tipelan cunetzin o no sente, sente to cunieu. noso noxvih, nah tlin nichiua, primero niquelvia, inin tipotztzin. conetzin, tipotz queyeh, yutlax niepa u tla. ticnequi ticsievis o noso ticpatlas, de, de ocsente canal o. ocsente canal, xipotzo yenin, xipotzo noncan u can nuncan. ticsievis, u xomotlole u xiquesta, pero amo caneh sa tecchevelis. porque tiquehtlacus osotepan aihmo tictasqueh Entunces, inin, inin, inin. inin aparatoh, mattlachilicoh, porque. ca inun tehoan to, ompa tiyeuatasqueh, to, tlin, quemeh tumpa. ticpolohtasqueh tutiempoh, pero to a la vez, to, tiquitzticateh. pues futbool, o noso, sente artista cantante, u ompa. quitztecah inun, inun o queh ompa pocticah, pues inun cuacualtzen. porque, aleves quiemeh, a veces cuale oc maquipiahpa icho, porque inun. is, quiemeh, para aveces amo, amo ocmosentiros, de este inun icel oc